Kuba no <hesitation> kuba no yongya fridge, noihihamu ebiiriimu no bitaha harubaju, nokwata amaaizi gaawe kurungi na'katwoolo kakweera. Amaaizi no tekamu akaasabuni kateito habwokuba mukutekamu gahunguriane negya kusigaala nenunka rundi nesiisa ne biriimu. Ottamu kattito, no banza gihaaho obutantara amasanyalazi okukuteera. No gihaho ebintu ebindi no'bitaa harubanju, n'taamu amaiizi gaawe, no'biisumula, no maara no'bigaramu nogiigaraho.